Në Kosovë ka rreth dyqin e pesdhetë deri n'treqin lloje të shpendve. Ka shumë specie që janë t'zakonshme, po edhe te tjerat që janë më të ralla. Këtu shpesh mundeni me pa edhe shqiponja, mandej patat edhe shpend që migrojnë ose që kalojnë nëpër këtë rajon gjatë sezonave të ndryshme. Kosova osht ni ven i randsishëm për mbrojtjen e disa llojeve të shpendve që janë të rrezikume.